Bird ɓe ngoodi ha laawol ngal ko nganja goonga, saareje ndiyanji fowru ngam tawa e nafoore. ɓe waawna ngoodi ngal ha jaandol.